Kabë yëdun chyp xëxë në ko'o je'e awat's najtyë dun mëdë, ko'o je'e awat's najtyë dun kuenda atyë pues je'e jedun myadumbyë ko'o jedun kukubëp jadunt's jedun wikisyoyëp anajtyë aoy nebyë najtyë dun pyadayn jadun jedun nëx yawat'snë.